ⴻⴽ ⴰⵜⵡpⵔⴻ ⵎⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵍⴽⵉ ⵎⵉⴰⵏ ⴳⴻⵔⴻ ⴷⵓⵏⴰⵜⵀ,. ⴷⴰⵡⴰⵔⴰⵏ ⵔⴰⴽⵀⴻ ⵉⴽ, coⵓp ⵔⴰⵏⴰⵀⴻ ⵍⵉcⵀ, ⴳoⵓ ⵎⵉⵍOⵙ ⵔⴰ ⵏⴰⴰⵀⵉ ⵢⴻ,. ⵉⵎoⴽⴽo' ⵔⴻⵏⵉⵏⴼ ⴱⵉⵍⴰⵏⵏ ⵏⴰ ⵙⴰⵔⵏ,. ⴰⵍⵀⴰⵙ, ⴰ cⴰⵏⴷⵉⴷⴰⵜⴻⵙ ⵢⴻ ⴳoⵜ ⵙⴰⵏⴷ,. ⴷⵔⵓⴷ ⴰⵍⵊ cⵉⵜⵢ ⵎⴰⵏ ⵍoⵏⴳ ⵍⵉ ⵍⴰ ⵏⴰⵙⵓ ⴽⵀⴻ ⵓⵏⵉⵜⵢⵀⴻ ⵀⵓⵏⵜ ⵔⴻⴰⴷⵢ ⴷⵓⵏⵉⴰ.